ارے میاں پیٹ رکھنا ایتھیکل ہے یا نہیں یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے۔ دیکھو اگر بندہ ریسپونسیبل ہے تو پیٹ کو پیار کر رہا ہے، پیٹ کو پراپر کھانا دے رہا، ایکسسرسائز کر رہا، میڈیکل کیر کر رہا، اچھے سے مطلب بہت پیار کر رہا تو یہ ایتھیکل ہے۔ مطلب انسان اور اینیمل کا بانڈ ہیلتھی اور میوچول ریسپیکٹ کا بیسڈ ہے، ڈاگ، کیٹس، برڈز یا فیشز سب کو اپنا اپنا حق مل رہا۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف شو آف کے لیے <hesitation> یا نیگلیکٹ کے لیے پیٹ کو رکھتا اور ان کی نیڈز اگنور کرتا تو پھر اَن ایتھیکل ہو جاتا۔ اینیمل بھی فیلنگز رکھتے اور مِس یوز یا نیگلیکٹ ان کو مینٹل اور فزیکل سٹریس جاتا۔ مطلب ایزی ورڈ میں بولے تو پیٹ کا رکھنا ایک ریسپونسیبلیٹی ہے۔ اور پیار کرنا ایک گیم، اگر سچ میں کیر کرتے رہتا تو ایتھیکل ہے ورنہ صرف فینسی ڈسپلے بن جاتا اور اینیمل کا دکھ۔